Aku <hesitation> paling toe manga senang itu lawo, lawo ho hia pande keta toe ma di'a. One mai cio one dea, cio one loce toko, pande hang dea. Hia kole donde keta ngo one wese, hang toe ma di'an keta pande'n. Lawo ho kole'p sangge rusak toko pande lewong boslak, hang ndauk dite eme nggo toe tutup lite tong hang le lawo. Eme nggo tong gah hemong kudut tutup hang pasti tong lawo gah lewat eta lobo hang, eme toe'n tong gah tako hang dite. Sua menit kat lite tong hemong kut tutup hang, mai lawo hang ga, hang ndauk dite. Jadi'n ga hang hitu tong gah toe ma jadi'n hang gah. lawo ho'o gah hia kole toe ma di'an biasa kole nia guri nai'n kat tai'n, tai one tempat tidur ngai, one one boslak ngai, one peti dea, do'r, jadi toe ma di'an lawo. Cara lami kut nganceng pande mata'n lawo ho'o na'a lami one sudut mbaru racun lawo. Jadi'n gah na'a le hami nitu tong nakeng, nakeng manuk ko nakeng ela, nakeng japi, kut antul lawo ho'o kut nganceng hang. Jadilah lawo ho'o le hami kut pande mata'n hia na'a racun hitu na'a racun antul lite daging, nakeng manuk, nakeng apa kaut. Hang le hia tong <noise> agu racun hitu jadi mata lawo. One mai hitu ga lawo kurang ca- ca's mora mora mora sampe keta nganceng kurang one mai mbaru dami. Jadi'n gah aman dami woja, aman dami loce, aman dami. Boslak toe manga hang kole le lawo ho'o. Lawo ho'o kole nganceng jaga le meong. Meong ho kan hia lawo ho'o kan rantang meong, meong eme nggoo gah manga meong biasa meong ga ata jaga'n. Pasti eme manga meong langsung pande kejar ise kut dolong le meong kut mata i lawo ho'o. Mai one mai hitu gah lawo gah one mbaru dami gah kurang. One mai manga meong, one mai racun lawo, pake antul one mai daging, mai one mai nakeng manuk, nakeng ela, nakeng japi. Jadi'n gah one mai mbaru gah kurang koe manga gi hama lawo ho'o. Sehingga toe manga ga dea atau karung sot hang le lawo. Sehingga peti ga toe manga manga cio lawo atau tai de lawo.